हम अंतिम चीज रागी के रोटी खइले रहली। एके बनाए खातिर पहिले थोड़े गरम पानी से एके सान लिहल जाला। ओकरे बाद एकर रोटी बेरी के धीमी आंच पे पका लिहल जाला।